La iaho e farany indrindra etoa sa hoa da mitomagny eky, gn'aniko aia eky iaho ty sha, mila nama avao koa gn'olombelo io, aia iaho da ipetraky raiky avao, ino gnaniko, ino gne mitazogny, eh arakaraky avao koa moa zany sh la misy hoe toeragny mba tiako alea la ohatry koe oh misy toeragny mbola sy nandehanako hatramizay da mety hoe handeha amin'igny toeragny igny eky iaho, ah halako e iaho raiky zany e mipetraky etoa.